Narekko meloq kiq pagguru anaq taq pajalang yasengnge telepisi gampammi <hesitation> yero telepisi e engka na ye passediangengngi yasengnge remoq yenaro matu remoq e tapaggurungngi anaq taq mappekkoi carana <noise> le patuwo ero telepisi e pastinna narekko melo le pajalang ero telepisi e tapadang bawanni anaq taq makkada tacoloq- tacoloq i joloq ye alirang telepisi e akko listrik e narekko taccoloq ni ta pedanni bawang tahapanna makkada ye tomboloq ku meloq kiq payalangngi sibawa tapagguruni makkada ye remoq na e weddingngi letteq lo siarangi yewe siarang ye wedding letteq akko ipecceq nomoroq sikowe.